Doimillaesezze, t'ô lì a Brexit, corpo de stæto in Turchia ch'ô l'é fallio, o Donald ch'ô l'à guägno e eleçioin pe-a primma vòtta, i terroristi islamici che colpiscian a Fransa durante a festa da repubrica, à Berlino into mercou de Natale, o giubileo do pappa Françesco e olimpiadi in Brasile e mi che perdo o lou